Obotugi bwa engombe ne embori. Ikwanere. Engombe amo ne embori. Ekero obitugete mon, okoo buna bono. kera rituko. Gosee ne eganetie amache. kwayea. riria ogotugama asere. Ne. e koigwa rimusu. riao. Yakobwata buna nganaye omoyene. Mono gokonyeira. gose nonarete koyesiba. gose chiria otugete nyomba. chitari gosoka. okorigeria endagera. kwaretera. echio chikoba. chiombe chia ekerero. gose chibori chire na chirochio chikoreterwa chinsiaga. chiaria. gose. e- e- eewawa. amataya aya. `chiaria. Bonogee gogokona gochiereria. botambe erichia chigokonara. Ekero chia konarire. konyora ore abanto. kooni bare amabere yembori naende. are rigori. Naende igare, okoreta obonyamasi ase omobere. Na naende naa engombe nero ko enyetugete buya. okenyea chindagera chingiya. igo egokoa. <hesitation> Buna bono. titakeiri enyegokamwa. titakeiri ya egwaa, emesigo igo egosaria. ekwarete. oboritoo bwa amabere. Naaa chibori chirochio amabere abo. koru buna chiangatwongetu. amabere abo nigare amarito. Naende nigare rigori. kobua. nonya ayaaende. Tatinga rende nonyagokomba amake ase enka. aro naboagokonya ase omochie oo, bwoka. Keranyarekane. omonto. Oo abe amange. onye gochitugete chinyige. Abo naro okayasokia. Ekobwatia no obogare bwo ogotuga. Buna bono ebori ee tirigotaka mbura. <hesitation> eh ekero yarorire embura. koruare, ee igo egochaka koana na goechanda. No no ekogera etweru igo ere raisi korwara. Chirochio chibwati gotanga, marwaire mooo no. Naki ekongera. nono mono nigo chikorara nyomba. Rakini ichi chinde. inye ne engombe igo ekorara isiko. Bono. ekero otagete chibe chinyige. igooo, ogochia ogotiga. otegete gotuga chimori echi. buya chigonke korwa ase engina mono, ase egencho. nario chigotwara abokwerende, omobere omuya. Egere. chikine bwango. egere chikobuchere. Rakini onye gokonyeura. amabere onsii pi. emori ya ngonka. yanyora gento keinyo. ekoria egeka gokiria naende, nabo erabe. tekina ke bwate omobere omuya. ase engencho. amabere aria naro akoyekonya yatwara chinguru chiookoba. Egere. oche konyora naende embegu ya korua asabwo. ase ase enywo. Bono. Naye ekobwati oborendi bwao. bokorenda egere engombe egokonye gose embori eye. chingokonye chimentekane. Orusi oo chibese. Chibese ichi nabo ogochichechia gochia ase goakanera abana. nabo ogochie ogachere noenya enyomba. Erusi okonye omonto ande ore ande nere nachinde oratake nabo ogochitoma. ochi ochigache ase ase rero chikogachu. chinye kometekana. Egere oche gokorera egento kende ekenene. Ekero kwa nyorire chibese echwo korwa ase chibori echi ne chiombe. Naende itwe abagusii chiombee goakanirigwe chire ekero chiabeire. ekero omwana oo- otagete gosoka anwome. Chiombe echi ne chibori. nachii chikogenda oboko. na chi- chii ne o- ootigari ichi chigotigara. chingederere korenda abana. ne chinde chiakanere omosubati oyi ogochi konywomwa. Chiombe chibwate efaida enyinge yokoreta ase enka gekogera. ego ogichichechia na chirochio chigore. nonya chianga chie eskuru chia abana. chigokonyere abanto bao. Egere omochieo oo nabo okororekana abanto bao babwate afya engiya. ensengecho. amabere aya gotumia bare. Naende gekonyarekana chimbori ko cha buchire. Koo omwoka ogochi korera. nabo mokorunsi eyemo aria monyenyene. ekero kio emeyenga. abageni bagocha nero ne endagera. Nabo. aro mogotumia egere naende nero yakanyeriru nonya omogeni bwe esiko. Ase ekegusii. Naende ero enyama yembori igere iriogo gocha ase omobere. Ebinto ebinge egokonya gotugete. Igo mbori tebwati hasara ande onsi naende ee binto. etugo eye yonsi. <hesitation> mono. obwoyo. <hesitation> ekero chikobeka. <hesitation> sike ne chibiribiri chie ebori. Ne. nee engento ekinya sana. ase buna ogosimeka chinsaga no ogosiara bono ogokonya. Aya. intwe abagusii. naende chinsa chinde. esike eye nyabo koomera tore chinyomba. Nabo tokoburukania ekebuse engere enyomba yatu. yaba amatuko amagane. Enyomba engiya nonya chinda chitakori. Ase engencho. esike eria nebwate. ogwotioka. ebinto ebi ebike. buna ebirombeta bitari gocha birase koria abana gose nonya aye omonyone. Bikoria koomerete esike. korwa ase engombe egokonya naende na mogondo ngokonya ere buna na gosimeka amatoke. Ebinto ebinge engokonya.